Aotra, moins raiky, moins roy, moins telo, moins efatry, moins dimy, moins enina, moins fiti, moins valo, moins sivy, moins folo, moins raika amby folo, moins roy amby folo, moins telo amby folo, moins efatra amby folo, moins dimy amby folo, moins enina amby folo, moins fito amby folo, moins valo amby folo, moins sivy amby folo, moins roapolo.